شک سوچی تو دماغ میں کیا آتا بولے تو، وہ آتا کہ یہ میاں بیوی کے رشتے رہتے، دیکھو۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، پٹا پٹا، ایک رشتے میں رہتے۔ ان میں شک، شک نہیں رہنا۔ آج کل بہت شک ہو گیا ہے، لوگاں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں، چاہے کیا بھی کرو۔ ہر چیز میں شک کرتے، ایک دوسرے کے موبائل نہ دیکھتے۔ شک ایک رشتے کو خراب کر سکتا، شک کی وجہ سے ایک رشتہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ایک چھوٹے سے شک کے واسطے پورے رشتے میں کڑواہٹ بول جاتی۔ دیکھو، آج کل اتنا شک ہو گیا سو ہے کہ لوگاں اپنا پورا پورا وقت جو رہتا، دوسرے کیا کر رہے، کیسا کر رہے، یہ دیکھنے میں خراب کر لیتے۔ کائیں کوں غلط شک۔ اور آج کل ماں باپ کو بھی اپنے بچیاں پہ شک رہتا، کہ بچے کہاں جا رہے، کیا کر رہے، وہ بھی کرنے نہیں ہوتا۔ ذرا سا بھروسہ کرنے ہونا، بھروسہ نہیں کریں تو بچوں کو بھی محبت نہیں رہتی ماں باپ سے، پھر جھگڑا ہو جاتا ان کے بیچ میں بھی۔ تو ایک کون سا بھی رشتہ رہن دو، اس میں شک ہونا نہیں ہوتا۔ شک رہا تو بھی کوئی بھی رشتہ اچھے سے نہیں پل سکتا، دیکھو۔